Okay ka axien iak mo mara ribe o vpvoro a vos mu manang kavaga mu mas en na nian moxa voga mu mas sub basie vari patete aun ma miok mumas silo a sixapo vane ningin yak ma taba vede opa di ka il ep a miniset moxa asane mi enen a ninian moxa vaga mu en a xari mu en a patete mo ide yat di silo xa vu ka lolos side ma taim dilep ide yat di sangot ka vap disengot ka sospen ma di oing mana ver ide kaiot ilep miniset wane mo ide vat di sangot a nian tidi ma taba bobo xa laen di monong ka vaga raxin. A va tainim pidi yak ma taba vade apa mani ti ma lagamo xa tainim miang lagamo ka sto sirapa xun minin yak sirapa xun siri maraxun minin xak a ait nono ka xien sirap ilep art nono idi en ka vien magalik banga ait nono ma tarim irik taba vot miang ma taba vadepa a vos di manang ka vaga raxin sixrip kava di ma lolos yak si momonong yak di en minin nian moxostor opian dibu tibe vet ka fectori mo ide soxa vaga taem si sulo su mian a pate taba momonong sura larun o laravat tek malomo xa lavan na bus mar rek ne miang dereba ilep diraba xaxat na miang deraba ilep xaxat lep diraba xiplep visik ka gunon ka ra o sura nu bung taba sangot na nian miang Taba vodo pa voska vaga di kkaot ta ilep miriset mo pi earn kana nian mo vaga ka bobo to ningin op mara ribe idi si momonong vaga di mas ribe pe lok maran movane di spen tide venavat si bulus mo si koiot to darin mo xun naniong ne ogaria a body tede diraba manonnng maran mon dirabe ilep na fri nian mon ka tainim taim nilep ra un ningin nu ka xun mo vane lolos sanung yat opa me vodoro sabu ma niangiin maxa vide a vos ma nalaxin si manong ka vaga gana lonlon nan mon ovavas biam ka mat na marago mas osoxo bara vu na movenong fri nu kaiot xun vu miang moxo vete tainim karen kava nu om ating mon ka vu. Klen mo mat taba xerexes savinung uso miang ta klimin kep xoro vu ta sulo ta saripim tama lama ok ta oris yak ta stat ta sulo niano taba vapang bang dura o larun. Malamu nusa stat tava sulo niang lagmo xo tainim taem nu sulo patete mo xoxo ma xari ma sixapo ma yam o sulo su na niang taim niang das vade sasa lamu xa sasa taim na vade malamu sasa redi nung kava ilep na nian moxo nian sanarixon yak mo ning ka sperim moni tong onat noo lukautim tomangain mo bob mining yak mo xun man mana xilap Mo xun man ma dian nu elept fri soxa tainim ma lain di momong ka vaga raxin taba vade pa dielep miniset tuma ma vane dieyan. Na nian me stor maide mo vaga dimara en en inan tain nu salen patete tung ta vat niep me ta visik ka rave taile sitiring kaning ma ngisen noxonom tava so xatki nusoxom sep dura o larun inan moxon ningin nu sa xan maran mon mo taba vede po tar vos ka vaga dimora dibu rebe ba vo ma mara yon xixok i sore lain soxa waga di en a xixok ma nu kasoxo lagame xa xoxokok mamaran o kava. <noise> I nang nu ka lukautim a xixok miang tara vos di lukautim a xixok da kasoxo mongana kain kalep d bulus lagamo xa peper yak ka xixok ma diraba mara en taim nu bobo ma nu ma ra en a xixok uso uso taim taimm bu en xak mamamu tada endap ka ausik taxin movane daibetis o nusa ngasangas yak movane dia giris miang opang ma vovoro maran ningin kaxien a vos di momongong kavaga nu kavot ka dudu xuma saba taem nu ilep min auk basie tung na axan a basie o nu mara en a axan a pamken taem nuelep axana pamken ta klinim ta sangot kasope ta bulus a xoro sol malamu ta ilep nusa en yak Ta en arixen ma family xa vuvu ma axien nu ka bulus a suga lagamo ma nu sa raba family tung me malamu xa ra rek malamu xaren nu sa van so xausit bara orong ma na maro bara sik suga na ilep ine wane na en a xary ma na en a patete kava wane di momong di exaisim kava van soxatlu vanso xa tainim ma klinim a vaga en minin nian ka vap tae m diabulus patete lamo xa vak xa vap nosa en arixen ma mang one taba xerexes savingung bara ena nian arixen ma mang nian tanung health tanung miang nu mama me ma health tanung taem ne momonong ma nu bobo baling ka vaga tung bara nu mara en a ait nono it nong lok maran de bulok ka vaga dibu mara en a ait nono ma lamun Ide xirip di masa oso xa bara diraba en ait nono taim kave de ma lik nian opa xari ma patete o a tapiok taem di gat a tapiok ma xuri ma kaen opa kavot ta bisi mu en a patete ma xari ma en a it nono movane it nono taba verynung taba very nung diraba ra exem ma taem nu ra exem panung yak vone taba vet tainim panung vone taba lukutim a bo tung one taba vonetaba visok kanang opa ma naiaxin ma vos ka vaga taem di momonong di mas doxoma bara yo mara momonong yo ningin mara viniro lolos opa yo mara momonong ka vaga vone ka vaga era baen a nian op yo kavot spenim a ra many xaren ta oguran a visok kano ka health tidi Taem di mara sangot bilok patete dimara osoxo bara tailep balok a kodaxit tanung ta xalas tomangain a patete nu bulus ka sosopen tanung nu bulus lamo xa vap ta boilim tomangain malamu ta bulus a sup nu xat a rave tung tailep moxo sisiu taba bulus tomangain ta elep a ra meng ta sup bara vo ma ra sangot a basie to moxo game arixen ona patete to taem nu elep basie tung ta xalas ta elep dura nei miang ta bulus a dura nu miang kavung isa sip taem ta vaxaat a dura nu vade sup panung sa maros ta bulus osu xa vu manusa sa enen Basie tung lagamo xa vane miang sup basie ta maros nu sa en tomang ain. Nu ka vot ta van so xa ausik bobo vat ningin taba vade opa vos di momonong ka vaga raxin di en a ait nono di en a tinfis ma noodles ma lamu xaren larung o lara vat rek taba orong ma na bu evan opaopa ma ningin vak ma nasa momonong vak ka gunon marasin tava ilep marasin moxa daibitis daibitis dira ba ra vak exem ma taba xisixis mon kave nung ma mas sangung mo inom tainim kanung mova ne nung vak nu ka evan diaran opa nu ka bobo maran mu health tanung ma nu ke diaba nuka health tanung tanung taim nu manong ka vaga visok ma malaxin vos tomare Na bobo maran dirba mas manong ka vaga vane di elep fri xalap so xa vago na bulus na maset opa ine miang taem no vade ine ma momongong kavaga taba vade bilok a bobolagamo xa vas di manong ka vaga ma vos di manong ka vaga raxin vade opa difrence kavos taba vade opa visok di manong ka vago di malamun minin bara di mara sige kain kain opa opa kaki miang kavot arixen kain kain mong ka vos mo vaga raxin na kavot ka bobo mu health tanung ma kaki miang mo gaivat mon diraba xuru garin a exem nung manong maran ka vaga mo ve inung tava mara vet gunon taba van soxa vurok manu exem miang taba onan me oso xa virok moxo ra ros ra Asing mo gunon axanabia taba xip odas taba onan ma nu exem taba onan meme taba onan ka taba onan su mauntain taxin taba xa vane inung ma nu exem ma taem nu ma ra e yan opa vos mo vaga raxin ine vak miang dirab ra exem ma nung kave nung yak ma exem yak mo vet na kain xilap ma opa mena nalaxin yaga raxin dibu malamon men diraba yadas mo vera market tidi taem di sulo su a nian ma nu vade bara o visok kano. Onei taem visok bulok dibu mara en ait nono vade bara nian tanung nasa maryxon yak yo eraba vera ra rat moxo ra sangaun raba van bang ka vaga raxin raba oguran tanung taba larun sangaun rat vak taba oxa xa kar so ura vaga raxin ka xoron mo oguran taba ru yak kava oguran a nian Taba vadas vak taba xun vak bak kanung ara mama mara en sait opa loty ine ra taem mon taba xun ne ka vaga di kasoxo ena sait kana taem kiris sisiumiang kana taem kirip dira ena sisiu ma nago mara e yan opa ta mas vet yorin ra bung mon na malamun a kaen miang opa taba vet yak a oguran anian tanung malamu nuoguran nian tanung malemu nu oguran a nian tanung diu yak taba xun lep a nian miang taem ta vadas ka gunon ta sosongot maran ta usim ine xa ra gunon e vovoro maxa ra bung ma mo vet napim nian tanun diraba vet napim taem moxo ra taem mo ra taem mo dira ba vuxus a nian tide okay ta sangot a ait nono <noise> Taem nu mara sangot a ait nono ta bulus lagamo xa kive o xa sopen taba bulus laruno laravat kap a ait nono uso lagamo xa sopen taba ros dura nu taem bu bulus balin ari vak okay nu sa vera vap malamu nu sa bulus oxa a sopen lamo yap taem nu bulus lamo va vap taba suo a yap karen nu bulu lama maros ta ixave ta elep ara ginimo opa nusa xun ka vaga raxin oray ta saxo yak opiang ima lausenka family opiang imu lavanabas ma ra o ma raem dibu momonong lagamo xa gunon ta elep a lavanabas ma ra Kive ta saxo yak ta bulus miang ginime lamo xa na rive okay nu sa rung visok bara xa na taem pide ma moxo siniseng lamo xana nian tide okay taraba nangain vak a visok kide ba vos ba sasuom suom ma pupu tung ba papa tung nu momonong arien me ta ra nian me de ma mura eyan vak ma ine nian vak mo niangin mon ma ait nono tide eraba bulus moxo lamu taem dimara en it nono baling diraba songot ma kava taem kirip mp sangot it nono ma en ginime kava nu mara en ginime ta wan soxalu taba painim ginime vone taba xerexes savinung oin taba xerexes tailep minin ngisena oxonom pang ma stiring ta van so xatlu toko ve a ainan ove na mara xaxe xa ononom panung nu sa xurus oxa ma taem ne vurus oxa nu vade bara o kava saen ara ginime mara kaxien opa ma gana bobo mon xa nian moxo vaga Nu mara en a nian mo vaga raxin a ra o dura nu bung mon taba en ma taribe mas laen dimomonong arixe ningin ma magalik diraba evan opa magalik opa diraba nan baling kava nian tide a patete ma xari ma tapiok ma xari taem nu elep a xary so xa tainim balok ta bulus ka xari ma tainim balok ta biulus ka xis sanung nu ma bulus ka gunon ka dura o larun bung bang a xiary miang taba opa taba maros o malos su malamu xa dura larun. Bung nu ma ra vet niep me nusa wet niep me bara kava nu elep ningin ait nu mara sangot a xari mo laen diraba nian karen ne taba elep ma taba rabe dime vane nu kavot bob xa saet mo oil tide di mas lukautim tomangain mo side mo sig suga ma Taba vade op visok tomare mamvisok baraxain di ma lukautim idi maran mo idi balin dira bobo mu de xana dimalamun idi diraba inom orong kana tainim ka gunon maxa vaga ma nago mana ramona visok lukautim tomangain idi mo mala mu tidi taem nu mara ena patete xava oing a patete tung tasangot ka vak ta elep a basie ta bulu lagamo xa xo ne ma ide di gat kain way moxo sang a nian di vot mon ka sangot ka basie xa vat vot ka sangot ka vat taem nu mara basie xa vat mira ba bulus a na vut vak mira ba omarin tomangain ana xavuut malamu miraba elep a vap mi raba osimot ana xavut miang taba bebengen raba elep ana vat moxo songot miraba elep oxa. Xabin miraba bulus lamo xa viep taem na bobo ma sot ngengein lamo xa niep miang nu sa ilep ine a way moxo sangot a basie ma vat mira ba elep a lavana bas mara vat ma kwas meaba sip miraba vaxat malamu miraba ilep minin maok mon moxo lamus miang mira bulus lamo xa bouul moxo wer dis miraba ver lagamo xa dis miang bulus vat lagamo xa niep na sot dadan vak miraba ilep ana velegu miraba ilep ana miang lagamo xa manok niang taem mira bulus ose a vat manok miane taba boer mira bulus yak Basie vak uso ive ka vaga kaen basie vak uso ive ka vaga kaen wa moxo o mara way balok miraba elep a xari miang mira wan soxa tainim miraba xurus axana xari miraba xurus tainim miraba xurus axana xari miraba xurus usoso miraba vade bara savot mira van soxa virok miraba ra xo sien a baka xo miraba ra vak miang miraba elep vak ara buk miang miraba ros tomangan a sien malamuu miraba ilep axan a xari sien vak miraba ilep ana varana labon na gat a tara special axan a labong miraba xait pi a xo xaren ka sien miang a vaxana xari lagamo xaren mira vet a vak ma vak na bebengen nu kavot ka bulus sien lamo xa vak taba xuset Vap taba malasu vak taba bulus osu a sien basie xari miang ka vap ta xirixis ma ta vuxus a sien miang lamo xa vak uso uso ta vapepa nu vuxuso sien miang na ka rip vak taba eleve vak a sien miang ka vak vak taba bulus ka axana xari axana aun moxo taba se ose a sien basie miang karen moxo axana xary miang sa maro tabosu vak nu sa xis nu sa elep a xary tung o patete tung miang nu sa oing nusa game vak arixen ma basie miang nusa eyak vak. Mara way moxo sangot a basie ara mibu sangot ma vat ma ra mibu sangot ka sien mara mibu elep ana basie rixen bara upa mimara sangot arixen apa mami mara sangot ka vak mibu usim elep ana axana aun. Lavana bas ma dura nu axana aun taba bulus taba exawe ana didin moxa aun miang taba evawe ok nusa bulus lavana basma dura nu axana aun miang bulus ose nusa elep a basie taba bulus nu sa xait pi taba auset baling taem taba xuset taem taba maros nusa xuset ka bulu auk samek ma auk ari lixilin mon ta xuset mon a yap taba sot su ne miang nusa visik axana aun basie lao xaren ok ta vuxus yak ma valagu tung taba mama yak kava vuxus taem nu vuxus uso uso taba vade axana aun miang naka rip yak nusa osoxo bara basie lagamo nase maros taxave xasaet moxa yap yal nusa savang. Nusa savang taem nu savang taba wadepa basie nasa maros ma nu sa ginime arixen ma miok miang nusa vet niep me o sasako patete nusa game arixen me mana taem kirip nu usim a kive mo nubu sangot basie laren nubu usini ba lamas opa diburibe ma lamas manok mibu sangot yat ma manok a tara bung mi bung maka en a tara bung mibu mara en a tast moxo nian moang mi vovoro me hao moxo sangot ne yak ma nian mi kaiot ka elep miniset karen arabung taem nu wet niep nu mara vet niep ma patete bibu ra balok a mu maka vet niep manu mara malolo nu kaiot ka sosongot taem nu vet niep ta elep balok kavanabas mara vaxana aun taba bulus yak taem nu bulus nusa bulus su yak a pate e nusa olosu a basie tung. Taem nusa ols osu baise tung malamu ok nusa bulus patete x saet ta kirip ma nusa xixie a niep miang malamuta xixie niep ma nusa bulus a nian tanuung tabulus nusa a vat lams xaren usosuo tabulus nusa rikip taem nusa nan yak nusa eros o numaraka nam baling soxa tirinim vane nian nula vet moxo arien yak nusa nan baling soxa tainim yak nusa bibin man ka tainim o nung yat numara van bang soxary na maning ka lumon malamu nusa onan o nu mara maru na manong ka lumom ytaem nu exeve niep yak ta bulus tomangain patete xa rave mara mara ra rave tabulus la rimin basie tung sa marose vovoro miang mo katim osu na kaen miniset ma moon nian opa. Nusa savang taem nu savang taba wadepa basienasa maros ma nu sa ginime arexien ma miok miang nusa vet niep me o sasak o patete nusa game arixen me mana taem kirip nu usim a kive mo nubu sangot basie xarien nubu usim ba lamas opa diburiba ma las maniok mibu sangot iat ma manak a tara bung mibu mara en a tast moxo nian moang mi vovoro me hao moxo sangot ne xak ma nian mi kaiot ka elep miniset karen arsbung taem nu wet nied nu mara vet niep ma patete dibu ra balok a miri mara vet niep manu mara malolo nu kaiot ka sosongot taem nu vet nies ta elep balok lavanabas mara vaxana aun taba bulus su yak a patete nusa olsu yak a baise tung. Moxo momonong taem lolo usouso na yot taem moren nu kaiot ka ron yak ine a miniset yak bara diraba ribe bara ine ma na maset oda opa novane bibu eyan opaopa ma na bobo maran yat de laen mo vaga di kaiot painim miniset taro taem mi di vadepa maine ma na momonong ra vaga ma orang ma miniset ma na elep ine yane na momong ka vaga malamun ine bu mara eyan opa ine mo yaga rasin ma taba nirixis bara inim a api soson ningin nu inim ari soson magalik o ningin onu inim ari ka ken baling nu inim larun o laravat ka ma lemu xa a xien bailin ine yak nusa mama. vet yak sisiu sa nam ka xa level taren yak o tara bung taba ribe bara mara en ait nono ine yak bulok ma na mama ma bulus. Ana sisiu laga mo balok ka body tung mana bobo maran yat diramas sangot na nian ka yap vane nian ka yap di sangot dixave na di ka bulus a kaen kaen kalap lagamo mam mang oi sangot ka yap vane nung yat nu sangot ka yap vane nung yat nu sangot aun ka yap vane nung ka yap vane vulus aun tanung ma kaiot vede pa ra tet na vet ma nu sa van mon manusa xun lep nusa en kave nung yat nung yat nu sangot nu ra lep na tanim maxa lolos ma kide yat de xiripe nu mara momonong ka vaga raxim ma kave inom van baling vavasiun ara xakap moxo many ara xalap noxo taba tanung mon elep muning yong taba xerexes vaga ma di momonong karen didriba sangot diriba eyan opa Wer opa visok tomare dimara en a inan visok tomare dima ainan diraba elep minin ana selpis sidi disa vansu soxatlu dira vet yapsomatlu okay bara laravat katlu di vansu oky dura mura momonong monop taem ine dura du van su dusa elep inan du galas inan du van ka yak ne ma mara sumukim kuset imu baling dura bading miang miang mura vansu. Uso taem mu vanka ana nian miang muka ilep ka vexenavat kava nu ilep nating minin movane yak moxo bobo tung yat, bara kava numara galas ningin eraba elep minin a aubeni okay ta ilo vis vak ka oxona mat nago me na gunon na vet neip. Ta elo vi yak ka oxona mat ta elep yak a wan miang nu obaling me xa axien family xiri dira nirix yak disa eyan yak disa inim a sup maran miang ka axien ka lolose eone tanung opa ma taba vade ure baling wa vaga di momonog maran di ena dibu ribe fri nian tavade bara mar en patete mu kaiot baling ka xun patete mu kaiot baling ka xun patete miang nusa susuxun okava mara ena sixapo. tavan soxa tanim panung nusa xaxat sixapo, o mara ena tapiok nu sa vanso xa tainim nusa xaxat tapiok taba vade, o mara ena ra popo ma nu vanso xa tanim nusa diklep popo, kave ras tet taba xerexes, savinun man kaiot bilok ka ilep miniset tanung o diraba ra ba baling i exem ma lumom kava, nu mononong ribe yo kama meyo mara momonong ra vaga kaxin voso xa vga raxin dibu eyan maran tara kava digana ribe opa. Okay no ma lamun taren noxo bobo maran taren ide xirip mas kave de ma inom nu ka vera inom nu mas ka van baling soxa vaga ta minong ka vaga.